لو انا مضطرة اعيش لمدة سنة من غير كهربا, كنت هفكر ان انا اجيب مولد بالطاقة الشمسية, فا دا <hesitation> كان هيساعدنى ان انا فترة الليل دى هيكون فيها برده نور-اه <hesitation> او هجيب برده كاشافات ان هلا تكون مدتها كبيرة لفترة الليل اللى هو يكون فى نسبة اضاءة لان انا انى اعرف اتعامل فى حياتى اليومية